Klan cha kule ngo ve valet de ngu tep ngua tu, ngua tu, ngua ma ngu tep <hesitation> de ve ma ngo thep gua lech a sik ka ngu thep guia lechar de ngo ve glaulul nechama ma selamarki, de sik abes mamar pecha ngo changu na met diva ngua na met sa ve se mitki. Asik ngo thet kama theleng ura ngia thet kam agit ama, ama a rucha de cha thet i namuk diva chevesding gama bichaska ve gualechar de chule de tethel ngo de sa ve sa ve se mit kama ithik ma selamarki da ka sik ka nabes, de sik a bes mamar cha ngu na met de ngia drem cha gualechar ma ngothep pe cha nget de sik menem na ngo nave neva chur, a sik abes mamar pecha ngo cha ngo na met. Dak <noise> ngu ma tathu mek gualechar de chule de sot na chama bichaska du chule du ngia tet. Ura thi thal ngo. Ura ngu thonanas de chama dlung a ngkeng diva chule de save sev va vet. Da ka sik ka angbes, da sik kule ngo ve va let klan diva sik ngua namas kalan, angabes na cha rucha chule cha che ngo de sik kule ngo da mamar cha ngunip ura ngia sana ve va let. Da sik kule ngo ve de mamar cha ngungip save sa va let ura ngia dra abes necha rucha schule glem ngo diva asik kelu va ngo se gucha lechar. <noise>